Váthi vaꞌatɨ vái tēkúɨvá thi tēkú tɨ ci ñaꞌa ña káña tɨ ña kaña tɨ tēkú tɨ ikaꞌa ño per í nevte kaitɨviꞌi ne iō ñaꞌa ñaé ña ne kūdiin tɨ́ kūdiín tɨ pero ti káꞌa ño ñiꞌtɨ ne intiko kō tɨ asies etēku é ñee tɨñɨ ntiká viꞌi ne kɨdanuɨ́ɨñɨ kɨdanuu ɨ́ tɨ́ñɨ.